الأطفال في المدرسة لما بيحفظو القصائد عن ظهر قلب دا يعني شيء <hesitation> لو هو مش مهم فهو هيعود عليهم بالفائدة. لأن الحفظ عند الأطفال عينمي عقلهم، وكون ان الطفل يحفظ فدا هيعلي عنده حصيلة. حصيلة كلمات وحصيلة عبارات وحصيلة جمل، فا مهم جدا ان الأطفال يتعرضوا لحفظ القصائد وهييجي عليهم وقت وهيفهموا ايه هما وصغيرة. ففكرة ان الاطفال تحفظ دي فكرة كويسة وبتنمي عنديهم الذاكرة وبتنشط عنديهم عقولهم فبيخليهم يستعبوا اكبر عدد ممكن. فمهم جدا ان انا ندرب الطفل على انه يحفظ قصائد او اشعار.